Kelchin ne ipu rapinik anan poipoiyet itinye rapinik rapinik ko tindoi kelchin. Che cheng nea rapinik ngi tinyei rapinik ipaipai petusiek tugul ipaipai saisiek tugul itinye rapinik ialchi kei ki tugul ne makchini gei imoche iyai kit akitinye rapinik ko egu rahisi imoche iwe wi itinye rapinik, ko egu rahisi kelchin ngi tindoi rapinik kokonu popoiyet saisiek tuguk konin ipaipaitu konin icham lagok guk konin icham. Chi tugul amu kigeyan achek rapinik kele ipu ki tugul ipu poipoiyet amu ngo metinye rapinik kometinye poipoiyet ko metinye rapinik komeamishei melachi gei ngimande igere kei guyo momi ak pik amu, metinye rapinik raponok ko tuguk che kigoyai kimugul, met kopaipait petusiek tugul ngo matindoi chito. Shipinoe ile matindoi koparune surait ilematindoi rapinik anan komi rapinik igere ko paipai chito korapinik ko kigoek poipoiyet eny kimugulmet.